صراحة المفروض يكون في توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة النمو الأقتصادي مهم لأنه يخلق فرص عمل ويحسن مستوى الحياة بس لو جاء على حساب البيئة راح ندفع الثمن على المدى الطويل يتدهور صحة الناس وقلة الموارد الطبيعية الأفضل ان الحكومات تستثمر في مشاريع تخدم الاقتصاد وتكون صديقة للبيئة في نفس الوقت زي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.